Oire oavuiare ita viruviei vova upiapa varata. Vosa oirato ro ira upiaparovere vosa apeisi riro upia rutu ora vova ruvarupa kepa, voita vosa ruvarupa-kepaiare avauvere uva vi tavivere oisio, viapau oisio ruvaruavaiei, uvare vavoisio va vao upia atoia oire ovutarovu voeao kavokavo-irara oea vi kavokavo ivere, ari viapau oisio vo uvuipere ruvarupakepa, ari vavoisioa atoaia uva vego ruvaruiare voreuvere uva evoa raga ita vearou vere, ari vova ruvarupakepa viapau rutu uvuipai ra upia opesipievere. Oire vosa eake upia taporo vi ouvere oisio kukue upiaro, evara vararoi ruvaruara vo atoia, vosa taporo uteopava vi ouevere, evo upia tapo varoi ruvarua, eva uvuipa ra vara opeisipieivere, vosa eake upia vao oavo toupai ve sovaraia, kapuataporo ora purapere, evara rutu opesipere. Aueroi ukoviro. Vo vutaoia ari taraia ita karupirorao vao eisi vara purapasia uva oearovu oearovu oea ououpaivo vova atoia evo ruvaruro purapasia. Uvare taraiaera oisio oerarovua eveipairara evoea oea evara ruvaruara purapaivoovutaro ari evoa rera kekerivere ruvarupa kepa sovaraia osa eva purarevere ruvarua vova atoia. Iu uva vara rori gorupa upiaro, riroara rutu ruvaruara toupai vovutao. Uva vovutao oaia karupirorao voeaopa ruvaru purapairara. Vosa vavo potepoteivere ruvarupakepa, upiapatoava eari rera vorepieivoi, oisio rera vorepieivoi. ovutarovu, ovutarovu, ari vosa evo vuta putepierevere, vari oaia uvuipai ruvarua kovovere ari piapau uvuipai ra reo uvupere uvare tuariri varauaia avae upia o vutarovu oaia reo uvupere. Ari evaita ari, touvira toupaivere, ari vosa ikauvira uriouvere ra reo uvupe, uvare riro goruparai ruvaru-purapara vo atoia. Eake upia va uriovere roiare ruvurupato vova atoaia ari era vi ruvarupare. Viapau oisio oavuavuvaiei oa riro gorupai evo upiaroia. Ora vitapo vari tokiparivere oaia vari topapa rivere ruvarua varo ruvarupato ira vi purapurapa revere. Oire vo vutao ari riroirara taraipaoro urioae vaia, uva vo vutaoia vavoraga avapae ravaru purapairara. Riro irara voea ruvaru purapaira oea karekeoro urioaerao. Oire vavosi kosiviropae. Vavoisiova tapo ratau voearore kerapae uva vorarova vorepaerao voearo ruvarupaoro upia pairara. Uvarovuva vorepae voea purapaoro. Uva eva eva aueiava ruvaruara varao vova atoia, riro gorupara evara ruvaruara, evaora evara oara oupaiveira varao riro gorupa evaoro. <noise> auerorutu varao oara tovoreva riroto vorasioia evaraepao oara virakoarava toupaiveira oara tovoreva riroto ro reito. Viapau oisio oai, oai kurovira tovoreva vo rasioia ari auerorutu oara tovoreva, oara virako reva oire vara tovoreva. Oire eisi via eva